ما في شك عصير الليمون مع النعناع في المرتبة الأول لأنه منعش وخاصة في الصيف لأنه شراب صيفي لذيذ وخفيف ومع ذلك سريع في التحضير ويخفف عنك حرارة الصيف لانه يحتوي على فيتامن سي المفيد للجسم بشكل عام.